Kua ɨi rupigua reta, tiburon, ballena, delfines, reya, pes martillo, pes sierra, pulpo, sardina, benton, lobo marino, jaeño kua aikuague